Le sira vovony ndraiky le hoe sira vôngany ndraiky tsy de misy mahasamihafa azy loatra satria zare samy masina, fa izy le matetiky fampiasan'ôlo le sira vôngany le igny matetika amin'ny kabaka le romoromazava kabaka le bebe ragnony regny, fa izy koa amin'ny kabaka le hoe atao ritriritry na saosisaosy regny igny vitsy fô olo mampiasa sira vôngany fa mampiasa sira vovony fô aveo malaza koa hoe sira vovony misy iôda zegny mahatsara zagny mahatsara le mihinana sira vovony zany.